صراحةً أحب آكل في الصباح كذا شي يعني وأحب أنوع كل فترة، فمثلاً في أيام آكل فيها سندويشة جبن أو بيظ في أيام تانية أحب آكل مثلاً أي ثمرة فاكهة، في أيام أحب أفطر شوفان بالحليب أو كورنفليكس، في أيام أكون <hesitation> أخرب فيها كل شي وآكل مثلاً أي شي حلا، <hesitation> فتتنوع الصراحة يعني افطاري كل يوم في أيام بصراحة ما أحب أفطر يعني مرة <hesitation> ولكن هذا اكيد خطأ.